मकाना में खिड़किया तो रेवे ही हे ओर जसा की अद्दर को कमरों रेवे। तो उमें खिड़किया तो कांच की रेवे ही हे ,कांच की खिड़की हे ओर खिड़की को कांच टूट जावे। तो <noise> टूटी खिड़की में से मच्छर भरावे, हवा भरावे, धुला का कण भरावे। अर कीड़ा मकोड़ा भी भरा जावे के आपन ये काट लेवे। तो आपन बीमार हो सका, तो आपहने ऊ खिड़की को कांच ये सुधारनी चावे। <noise> ओर खोल के जमीन पे रख लांगा। <noise> जमीन पे रख के उमें दूसरों कांच बदल डांगा, अर फेर आपन ऊ खिड़की ये कस डांगा। जिसे सुरक्षा हो जागी अपनी भी ओर कमरा की।